Sabzavotlarni unchalik ko'p saqlab turib bo'lmaydi. Misol uchun, bizda yalpiz va boshqa shunga o'xshagan <hesitation> yashil o'simliklarni muzlatgichda ikki-uch kun say-saqlay olishimiz mumkin. Chunki ularni barglari tezda qorayish xususiyatiga ega. Qoraygan barglarni esa biz yeyolmaymiz. Shuning uchun ikki-uch kunni ichida saqlab ishlatsak bo'ladi. Bundan tashqari, ularni yuvmasdan qo'yish kerak. Yuvib qo'ysa, qorayish xususiyati tezlashadi.